<hesitation> Atô, itagnao ka raha to, atao ka raha to randragna agnà, amin'ny sary to, de avy alôha amin'ny ngiahy zegny aza fangiragna, ao ?de tagna sombotra agnà zany alangala hely eh, zegny zah bôg-bogôsy, de itagnà sary to, sary to zany ih, ataogna fangitry avy afara akao i sary la kintagna tsara be to.